Ipuere ko porque yande ipireta jukurei ko yugüeru yogureko mbaeti reve mbae oiporureta mbaeti reve opaete mbae kua ara rupi kua arire rupi oyeapova mbaeti ko jaereta kua erei ko añe rupi ko kua oyekua ramo opaete jokua reño oyemongueta reta de que mbaeti yande puere yaiko kua mbae yande puere ko yaiko kua mbae.